Be watan kuje ha nder kuje sakugo, sai saka itta ndiyam accha chake. kuje sakugo mai leppol on manga sange on to be wati kurori ko ndiyam ha nder sange mai sai dimba dum, ittan chake accha ko nafata.